Rasun 'hiaj unj rruhua chiñánj unj min 'hiaj 'ngo 'hiaj 'ngo si 'hiaj unj, 'ngo ngwii chana riñan baj nej nne bé si ninaj nej bé 'ngo si achin nihia nej, bé ke mgwi chana 'hiaj baj nej hiaj nun nej chiní ña'an, bé si ña'an bé si ninaj nej 'ngo unj, nej sí sno'o hiaj baj kana unj bé si nihia achin unj bé si ninaj unj, 'hia bé ke ta 'hia tiempo unun unun unj ni ninaj unj, ka' tunj nga ka' ba'ninj bé ta nino' nasí' bé toj si ba ngo', a'ngo 'hiaj baj ura' ñunj chrun ni utin' unj ni anikaj unj ara' unj rruhua kamión, nasij unj be' nara unj naki'hiaj che' unj man, naki'hia tukuanj unj man be'é che ara unj hiaj, ni si ka'anj unj nachikaj unj bé si ninaj unj bé si nasij nihia unj, bé ta 'hia 'ngo taran'anj sani un tiempo nuhuij bé 'hiaj aché 'hiaj 'hiaj sun', ni bé sa' nino' taj si nuhuij nin' rruhua sani bé si nino'.